עלעפאנט'ן נוצן זייערע לאנגער נעזער פאר א באנטש זאכן, <hesitation> צו טרינקען און... זיי קענען... <hesitation> האלטן וואסער אין זייער נאז פאר א לאנגע צייט, <hesitation> זיי קענען קאמיוניקירן <hesitation> און זיי קענען שמעקן, זיי קענען נעמען זאכן ,זיי אטעמ'ן פון עס, און זיי וואטשן זיך איינעם דעם צווייטן מיט עס.